لحن كأنه ساحر سحر بيمشي بالأجواء يسمعه هذا الموسيقار راح وراه وراح يتتبع الصوت لين وصل لقلب الغابة لجاها حورية فائقة الجمال جالسة تعزف وايد كانت حلوة و وايد كان عزفها حلو و وايد هو أنسحر فيها.